بصراحة رياضة السله ما هي من الرياضات اللي انا قوي فيها. رغم اني احبها واستمتع بمشاهدتها جدا. لانه دايما اواجه صعوبة في التمرير بدقة او التسديد بشكل صحيح. وعلى الرغم من محاولاتي في تحسين مهاراتي فيها الى انني مازلت أحتاج تدريب اكثر عشان اكون افظل فيها.